Sun dumandame dunt i ere ti e ta fumna ier perché siu pasà a co vosta <hesitation> ma a i era pa gnün, dëvìu mandave 'na coza ëmpurtanta si ëncöi puvuma andé ënsema al cinema a ve a veddi ün film